Karazan-kira mba haiko: <hesitation> rapy, slow, ery reggae regny tian'olo ai, avy eo koa RnB a regny hira malaza am'zao ndraiky, avy eo hira gasy atao kaofa leran'ny famadihagna regny matetiky magnano azy.